<noise> Gny toets'andro Etats-Unis da hôkizao: <noise> andrefa da zato isan-jato meridianina; gny atsimo andrefa da toets'andro antlantika; gn'apovoany atsigna amizao da igny somary toets'andro <noise> kôntinantaly. <noise>